<hesitation> Ien elia kajin bor hitatuj u nouk je lia mangil ni haj e nouk a masal hare ni han a pinapo, jia masal te kajen lar tara tou hatatei. Ien u mangil u kajen kuru tagoan, hare na, elia sia katun han a pinapo, le kaka kuru me nouk u waviap le mas borbor me nouk a pean tara tou kaka na tou hatatei tanou. Hamua le kajen bor sin nouk te kajin hat me goan a pean, ia te mas pil bor me goan a pean tar tou hatatei. Hare na pean a para luku boborbor mei e ru sah a ka te mas kaj er tara tou hatatei. Tou hatatei a sia ka kajen, nu bor tagoan tara pean te haj e goan te jin hatatei no, u bor tagoan ien. <hesitation> Te kajin hakenin e mua lo u hatatei, jia te kajin lu e mua lo a toukui be lo te ka me nom a toukui Ka kajen te mas kaj e mulo, jiah, ka kajen te mas kaj e mulo ien tara tou hatatei tamulo. Hare na, ha a sia, tou hatatei tamulo, le la nom tur hatatei u hakej tamulo mas ka na tur hatatei tamulo. Iau ha a sia na ka, hakej tamulo, hakei e mua lo tar tou hatatei tamulo. Sol lo mu-sol lo mu mei tama haka mui hakej tur hatatei, elo e jipuk bitan e mua sah a ka. Mes a ka te bobor me goan a pean tara tou hatatei, poaj te hatane ua nou tara tou hatatei, eiau e mas kame na aim tara tou hatatei. Hare na, e hare na, sia eim te mas ka nou, hare na ka me na eim a para te mas kaj e na pean. Hare na te kajin boak hare me nau a pean a doctor, ien a eim tanou iau mas hatatei no hare na <hesitation> a doctor e mangil e na sah kain katun. A katun a natei jia katun a popoluan. Tara sah, hare na, doctor e mangil e na katun, a pean e mas sko ni ias tara tou hatatei tanou. Jia sol a pean e eim e na a sah, ka me na min eim a min para te mas kaj e na pean be iau te lu e na, hare na, sah a ka te mangil e nou. E iau, hare na, hahualu na ka te bobor me goan a pean tar tou hatatei. Okay, hahopis na ka te bobor me goan a pean tar tou hatatei, hare na, tou hatatei e ka na turu walima tamulo, pean tou hatatei e ka na turu walima tamulo. Sol e lo e kajin ka me nom a toukui, jia sol elo mu mei tama mangil mea toukui, ka na turu walima tamulo, lo pais te kaj e nom u hakej tamulo. Jia tou gumgum a raeh tamulo ni mamur e ka na turu walima tamulo. Eiau has te bobor sila ua goan hare na tara masal han a pinapo. Tara sah pinapo, hare na te bor hakap gu lan, <hesitation> i pinapo e ka me na i roman e mei sai ta raeh u, masal i mei sai ta raeh u. Elia hare na te boak, le boak e nouk kain katun nien, i roman hare na suhis tun u wik te kap elia ku boak hare a Pastor <hesitation> tara sia jej i Petats a Weslyne Methodis Church, be lia hare na, le kaka le ka me nouk u waviap nien jia u mangil nien, elia mas haboak haraeh e nouk a pean. Kovi iah te pil haboak sila haraeh me gu an a toai tara pean. Te-te kinkinan papal me goan eiau, e mei. Lia ku mei taka tun haboak haraeh mea toai tara pean te kinkinan papal me goan iau, uum. Le haboak haraeh e gua toai tara pean te lu me goan a pean, be lia te gum gon me nouk, be lia te borbor me nouk. Min bor te mas haso e goan a pean han a pinapo ien be iau te raeh i no. <hesitation> Ha asia na ka te haj e goan a pean ien, pean ien hare na tou gumgum tamulo jia tou kaka tamulo i roman <hesitation> le ngot e nom a tou kaka tamulo e mei ta raeh u. Le haboak e nom u tiam u para, uum, le haboak e nom a sah ka te-te-te harorom e na titi na kaua tara tou kaka tamulo i roman. Sia ku panahas a ka te tuan ni raeh i no te tuan ni kaj e nou elo ba kaua na titi tamulo te kum rorom o no, sol elo e palis e nom a tou kaka tamulo. Sol elo palis e nom a tou kaka, e pil palis me mua lo iah, te labitan me mua lo a toukat te mei ta raeh u, uum. Hare na le bor o gul, te bor hamua ua gu lan <hesitation> a min toukat, min hai toukat te mei ta raeh u <noise> toukat ni kua na sah a min hai toukat. Iau a min kain toukat te-te mei ta raeh u. Haso nou a pean u gumgum u nome. Tun no <hesitation> noa no te na hitom si ua nou u, sol eiau e kum palis i nou, a toukat nien e ka pasi nou. E ka pasi nou tuan no te mat ua nou u, kove sol a pean e palis i nou, hare na te bor war, te hat me re iau, le mas longon nom kuer e nom u bor ba pean te palis i no, iau panahas nah, haboak e nou a tou gumgum a raeh tara pean roman, tuan no tara min poaj ni mamur tara toai tanou.